<hesitation> أهم معتقد بالنسبة لي هو إن القناعة والرضا أساس السعادة.إذا كنت راظي بما عندك ومقدر النعم اللي حولك بتعيش حياة مريحة وبدون ظغوط زايدة. الناس لازم يفهمون إن السعي للأفظل شي حلو صح بس بدون ما نخسر راحتنا النفسية. علمتني الحياة إن الراحة تجي من الداخل والسلام الداخلي.